Asək <hesitation> putu mi wara nancu ii aro ya "ii ii" aro ganai damaa putu kə dadigəri aman kaki aman vaiken garan da bar putu kirsimite, to kirsimite kume bee dawu nancu na dəmu na mina buwa nayi ɗa mangitau ko ii da kə <hesitation> nancu nan nayi rikshi sa'anan ɗagai ke a pərɗai dani dani i ri ga nai. Toh nan ci gada ka sunu kə pədim ani kə damtau ani mangitau ani gafa kirsimeti putu kunu kirsimeti ke nan. Toh kafin kirsimeti a nin da dlam sapire "da bi dabi" dəvuk taa da masa tluwai nda gurma da ma si tla da ziji ɗagai na awayu nin a masa ɗayak nin na awayu bin nən na awayu nin a masa na tla rugəri. Sa ari tun se ka cacpi mangitau ndiwa wanda deu da ri ɗagai "ii ii ii" dəma kun na kaman chawad kə kunak da na tawan a cacpayi da dlam dəma a ka kasəku de na wa aman nda teu ye a kakasəkudeu na wa ii aman kwan dima təka kun kasau sa'ana kunu kasan da bina taa nin dangwau da ya du ii munduwa munduwa. Kayi di mnunduwa gaɗa gəmo gaɗa pərdai aman varken gara kirsimeti aman ne mi wara, yesu kiristi deu ii duniya so, da dlam biki fuyi ba ci raa ii duniya. So asək mi a kunu aman putu mi nancu sutuku ne atu biki kə kirsimeti ndiwa da da dama pəɗim pəɗim a ni. Ii ye takwsen garan na bəza nd ɗa ga nayi ga i ɗa nda teu, jayi ja dlame tawan bee putu mi nda dlamau so gafa kirsimeti riwa ɗagai a jiba suwari men, o nanam dama dama da dlaman da suwari mangina a dəma gwanguraucin mamau amatau duk aman vaiken gara se kakasəku dan dariwa ii kun amantuku kakasəku dari wa ii kun aman mi a tu fayi na rama dama dama "kən ke a" kakasəku kə duuru kakasəku dan diwa herr ii kunu rayuwa. Ba kirsimeti rugara ba, har da ramau ma dayi nawa ii ri aman kəlapiya ba kə ri aman ba har amana nin. Ii kunu da bi ndəma na herr miya ndiwa